<noise> Turey da dumayan nay no ane hala iga ma doori di ni ham. To igama doori kay zama dori kan igama zama dinna dumiyan te ba hari fo ka tam ni dii ay ama doori nwa Zama ni dii hari kulu kan I duma ni dii Dina taam no I dii ama doori nwa. Kindo gogi buti ingay ma fatta ni dii dina tamu ni dii a kadari kan nwa, zama taamu yano kan ite ase, ni dii mo a maa doori nwa. Kindo za ini taamu isi yaki fatta kite muhimmanci akan taamu yano. To tuurey mo kindo iyaka dumbiyano kan iga te ise dayno ini kadari zeri zama baa nin no ki ka ki di inin turi beri ni nango ra ni dii nigi ne wallahi goyo mante zama I nin kaanay. To ni dii iga ka ci tuuray ra wo yadin. Amma dumuray ra wo ni bay kan dumari za ina te ina ham wala ina taamu, wala a fatta yakine alman fo ka Kani Patti ki nwa ni dii ama doori no zama hala agi tun ki te ni se matakan nigi ba din ni dii ama doori nwa, nin kan kaci koyo mo ni di Nima doori. To inga ka ci dumaray ra wo yadin no a lamaro gonon da, ni dii mo a maa doori nwa. Hari kulu kan ni duma ina nwa wala ina pati wala ina taamu. <noise>